शांति शब्द का अर्थ है। शत्रुता और हिंसा के अभाव में सामाजिक मित्रता। और सद्भाव। शांति शब्द स्त्रीलिंग है। शांति शब्द के कुछ अर्थमन की स्थिरता। मौन, सूनापन, शांतिपूर्ण सोच और भावनाएं। शांत परिदृश्य शांत बुढ़ापा।